Untuk cara kerja mesin sasafe pingak ka sona isi oe neu kasih nyala mesin na oe mengalir lo mesin na setelah ndia sona safe pingak, nanti biasanya nanu pompa untuk ana kontrol oe basa, nani setelah ndia sona tambahkan deterjen lo oe dale ho safe leo.